Kassõ ma vast tiiä kolmõ eri liiki. Nii et ma tunnõ ärq pärsläse, <hesitation> siiami kassi ja ka mein khuuni.